Un furnu è un machinariu ca pirmetti lu trasfirimentu di l’aria càuda dintra na struttura di metallu isulata. Na resistenza si quadìa cu l’energìa elèttrica e un ventilaturi fa passari l’aria pigghiata di fora 'ncapu a la resistenza pi quadiari l’aria, accussì la temperatura 'nterna è assai chiù àuta di chidda esterna. Un sistema di cerneri e materiali isulanti impedisci ca lu caluri si perda fora.